एक दिना न हमे पढे गेल रहली की आ हमरा ना थाह रहल कि उ दिनका बा अपरिल है एक अपरिल है माने पहिलका दिन है अपरिलके। आ पहिलका दिन त सब जना अपना अपना के अपरिल फुल बनाइसै त हमरा ना थाह रहल त हम पढे गेल रहली की आ सब जना न‌ कथी कहैत रहल हमरा। तु काहे अइले पढे जे छुट्टी होजतौ जे छुट्टी होजतौ त हम कहली ना न होतौ छुट्टी त हम कहली त ओकनीके कहैत हौ ठिक हौ त बादमे हम चल गेलीन कलासमे बेगबा धरे। त आइलीन त कथी कहैत हौ तोरा न हेडसर खोजैत रहलौ त हम कहली काहेल खोजैत रहलै त कथी कहैत हौ की का जना कहैत रहलौ। कि उन कथी न कैले बा हमनी के ना बतलौ खाली कहलौ उ आइन त हमरा अथी कहेला त हम कहली काहेला गे त कुचो भेलहै का । त कथी कहैत हौ का जना जो हेड सर से पुछिहे त हम कहली हूड सर कहाबा हौ त कथी कहैत हौ हौए न हौ त हम कहली रूक जाइतारी पुछे। त कथी कहैत हौ हह जाबा तु पिटैबे तब न थाह लागतौ त हम कहली हम कथी कैले बारीयै हमे बतान त कथी कहैत हौ हेडसर कहैत रहलौ उ खाली ना पढैए उ खाली घुमैए त खाली है करैए त खाली खेलैए त खाली कुदैए त हम कहली ह तैनीके झुट बोलै तारे औसन ना है कहले हेडसर। त कथी कहैत हौ ना उ कहले है त हमरा त ना थाह रहल कि उ अपरिल है त हम कहली एकनी के काहेला आजु एतना त हम कहली तोनीके काहेला आजु एतना लबरै बोलै तारे। त कथी कहैता नैखो ना बारी लबरै बोलैत त हम कहली तोनीके झुट बोलैतारे त कथी कहैत हौ ना हम झुट नि बारी बोलैत त हमर रोआइ मुह होगेलौन त । ओकनीके कथी कहैता नरो नरो अजु न अप्रील फुल हौ की त हमे न तोरा न अप्रील फुल बनैलिऔ सब जना मिलके अइसेत कैलख अप्रील महिना मे।